Aywa seberen oko, ɔ dɔr bo marwayd ŋgal teni ti. <hesitation> sabar ki data rumi de rum mene zaata ke tɔŋ ub ty tabaw ɔlḛŋ tari tid. In had fin pele rumo, kɔsrum zaata ke. <hesitation> Sabar ye data rum zaata ŋgo̰ se ŋget. Rum ɔŋɔ, oy ke sabar kada nam kurli kub ja kɔliŋ teri ti fini dan sabur ya ŋgal ye kol. Dede gəra zaata ke, yane gəra inin hadre bo tɔŋgɔ lel gəra nge. Ile ge sabara, sabara dan tag ɗige. Ror lel gəra in tɔwɔɲ, in sabara nen, el jer mɔrtam dede. Gəra a nam na an, an, dey si gəra iyḛ. Halas wokit! Sabar haten, ya yḛ koliŋ hine da anar o matak kol. Man rarɔy kil nek m’de na ka ʃek. Lakin, sabar ye ma ka ʃḛŋ o, tolo ge ŋgalo mɔŋ ma ma te. Mɔŋa haka kek garam pa hadab ma ne ma ro ge ha, uŋ ma geda laa na, sabari hi dan. Tihu kɔr ge moba, kam nek tajir ulaazim ne kem sabara. Guruzu men ne mam su tero in ne moŋgo feyde, wa dumba ŋga dogon mo̰ ŋgal kuru. Ɔ kuy. Mam ri bini oro yo moto so, ŋgal domomo̰ ŋgal kuru. Rɔ si rege, rɔ ɗegen, tɔmɔ mɔ dɔgɔ. Dogo ma nen an dogo ro gen, ro si deg baden, bini bini nam, na fa na freyo. Ek batan ŋgar te el pum ndus o batan ŋgal dogo moso ŋgal, batan dogo mane bo ma ɓar moro. Dem nek kajer bogot, osojo ar hey da ten te mo̰ŋ man, karam de roɲi te man rogi. Aram ke dɔktoro kod, tajiri ko, mudaresi de gəra nde naŋ ŋga jeŋ eko. Ili kem sabar haw mondo; ho nda ndamuba ru mene, dege te man. Uba rugu ɗan tak modo bal nə rogi danen tə mem ma rogi. La na ga ɗi ge bal sabar titen tə angel ɗɛʃ an na masa ləl di, etu sabar han tahaan bod daraɲ be a turɔ yḛd sabar e dased klaw o de law ko, edete law ho. Ɗa o ɗar ge taten, ta han betʃi ndedo, de an betʃi nde tel ɓa ŋgalen. Sawaka betʃi ka wal ŋgoro ko, et law bete da ɗar na i da ten. Te an latil dede, elke maɲ tar ara min ɓaɓal ke maɲ tar na ke man. Min maɲ taare ten aɲ bini bet bak rɔ bak to bagdan tan. Saburɔ ne neya mukta ha ŋgaran majak. Ɗar de ka tar i ɗi ko, kan roge hade kine ile ke sabara da tak, sabar hane, kosoro mo kurɔɲ saboro. De kuburu mə de ɔŋne, o̰ de uru mo̰ wel mo̰ siŋta o̰ŋ ɲe ta. Teba ko si da, waa, gəra indi gəra in a mbo. Nende, sabar hi da toŋ ndeyt, mala meli nel bini naw el dani da, wel mɔŋ ni daw, gəra ene nen. Haya ti matkene jahalho, ha o labtane de ɓi de kaba. Da wa ye mar dan zaata ke, dɔktərə ben dawanen. Ayan dawan arə jen sabar urɔ arə dawa̰ terek, tenek a si godo. Eli men dawanen ara ma tama i danen, ɔm deged tawali, ile ke a tan, karaŋ duni bo ina ma to ile derɔn sɔbɔ. Gal kɔsɔ di, gal kaye di ŋgal koyi nde mar gaana ne zaata ke rɔɲ. Ŋgal naŋgi ginti, ŋgal ɗow kədi, ti iri ne zaata. O̰ nde te ɔri ŋgal ben Ɔri ti i nam- nam nam- nam, key ji na nge ruwel ke ŋgaŋget mɔɲ. O te mo̰, sabar ki daden deski hadar bo kuyo kuten gel ba. A̰ naŋge ne naŋgi ndi halali ŋgata ke, tɔyin təka tek na kaʃraŋ naŋ tɔye mbo. Yel ma saba kabo, kɔŋ. Sabar ki daten naŋ mɔn tɔy be tɔy biɲ tub kɔ, kɔrə tɔy be tub. Kut toro naŋi he heda, wata nden sabur ŋgal ŋgaraŋ matak. Ŋgal kɔsɔ dim ŋgal kayedi, ŋgal koyedi, toɗeyi te naŋi ge. Ŋgal gəra inti, ŋgal nabi inti. Na bede na nabene zaata ke. De ni de sabar hi da ne. Do̰ ŋgurus fa, A̰ el na bana koolo, min baru ya kar dagna ma morɔg, gumun ɔɲi manen. Ab na ge daden, kalas. Gar ge toŋgo ri, a ta nde neya sabur ya ŋgal kotə patak. Sabar hi danen, koyi i ndiri ne zaata ke. Toŋgo̰ ngeta miʃil da